زرت مصر زرت مدينة مرسى مطروح، مدينة جميلة وأهلها ناس طيبين، وبحرها جميل يهبل، شزينه شحلاته، الموية فيها مرة حلوة مرة نقية، وأهلها طيبة مو طبيعية.